<hesitation> su ja uni ki ko'ón va'a xeen'ó chi ña tu chi oó nu na in nu ntaku te ku nu iyo nu tichi in ve'é in ve'é masu ini ve'é chi oó nu in te nu kua see te na in ja kaan te óó nu ka ntakiti ini kua uni koón yo nu se uni xeen xeen ku inio chi na tu chi un jaku nu nu tichi ja ku nusíí ini chi yuan ku ja ja kañavao ko uni uni tumajna intyó nu nu tichi chi ña tuú chi kan'ó kua ku meño sa'ava jakuin nu tichi ja kuun nu sií ini yuan kua ka joó yo ya'a.